कभी कुछ घटना हो जाए तो डर लगता है। रात में खेत-खलिहान में जाते समय भी डर लगता है कि कोई चीज़ हरियाती हुई है या कोई पशु आकर डर न दे। और अगर परीक्षा अच्छी नहीं गई, तब भी डर लगता है कि फेल न हो जाऊँ। डर को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए।